Te ja mada jaa jinida chu a choko kantáá, kantastutu ja ka jaa chi ka ja kanu kee koo te kanu te nu kaniti ino ja koni´iti te kanastutu ioko jei yate, kaa yuka joo ka katu va´ati kaja sua kua kantastatutu ntaka choko ja jakaja´a.